Nange fangato to oyo koi sinanga, koi sinanga ge kalo ngom kare gahi ge musti sema goroho, sema gahi musti ngone fo sinanga ene, fo pake uku, fo haki koi rasi, rasi kare fo sinanga, ene dahe yo yuka rasi kare ngone fo oyo